Onekan to kasiwik tando gursi wilian marakio to wilian ti namahalle sawunte'e apato kanen murah mantan marakel witihoan mengese pira'al <hesitation> ara pira'al sua'ne pi hoan bayah tan ore' kan-kan to memang wilian teen to malumompu kupang pamar, jadi ara pira'al wimana manadia sop <hesitation> ore manadia wies <noise> taento are makewe kuman toho memang bi'wiliawaran pihoan tow mahal saunte'e <hesitation> rubedaine warasne tie mayang te'e namahal tan ore pihoan baya tento murah marakel wi pihoan pira'al, pira'al te'e wimanaldia sop walouka wuu pihoan baya tan ara apeto pere sualei musimuaian-muaian tee wilian jadi mahal.